في يوم من الأيام اه في شخص لجاه شجرة في الغابة، الشجرة هذي تجدر تتكلم مع الناس، وكانت الشجرة هادي تحكي قصص وحكايات جديمة وتقدم نصايح للناس هادي، خلاص الناس كانوا يجو يجعدوا قدام الشجرة ويسمعوا منها ويتعلموا منها.